Ebe torso akaa ju afii-ɛh gbere-ɛh ɛnu redo-so aka nju ba kakaenu-ɛh kra'be enu okpara oka ogbo sa ow nja oso akaa nju dema guta kere bebee nsi-oh dema ntor be wai rumu enu rokɔ̃ne ke naa wo ka wai rama enu okɔ̃ne ke naa waii waa gbere-a-otoro ɛnu kɔ̃ obebe obo ɛbo roba gbo ka ju ali alola tii ndorbor okwi-ɛh nlasi kɔ̃ ti ke mba odõ we jaa biienu gbere gberenu njanu tima kɔ̃ nga si tor oh nkpebnkpe on reke nga kra ke ofaa ka kra tora mi aga aso ofaa nee oh reke enu ka kra werri mi oso tor-ɛh boso oh ɛke nnu ka werri mi oso ofaa reba-si-oka reba momini romo be ju tonma a õw ka gbi nara ɛporiji achu nara tite-risi nsi si aka nju dorkea oku oke dorsa aka ju ojo ju ɛka njo redorsi ofu oka kpekpe agita aka osi oka ɛke ngbee oso wen oku ɛke kra naa ntito ofiijii robaba to chu ɛka-oh dor-ɛh oku kra naa ntito ofiijii be a dae gita kra ebo we chu mu yaba bira chu enu ke kpara re ɛ'dae sa be kpara ɛwa nkele waramo yaba kra wa oso lari-o we kra baa ofaa ofaa ka tora baa we enu ka weri-ɛh ba enu gbanu oku ofiijii ka werri ba werri ajuri weh ogbonu-ɛh yaba Wẽ kra a nee or tito yaba kra. tin oh a ɛborũ naa tito intite golagola naa kere kerenu be nu ka kra werri ba-ɛh wo ka gwa ku ogbire-yaba dor thro so ɛta nigera nor wo ka lana kɔ̃ dor ɛta ofiijii gbere akaa ju untiwo chu ɛka kɔ’ olari osi le gita so sii wa bra ɛkpabe bra oo oka ah nee oka bere gita so sii wii bra ɛkpa be bra oo owa nee oka otae giya so sii wii chu oge nga ke ɛsi owee nene-ɛh o tiwa chu ɛka-you doro nee reke naa ntito ofiugii oh tiwa chu ɛka yor aka ju dor akaa gbere kɔ̃ akaa ju doaka kra be nu tor nsa reke gbere kɔ̃ akaa ju doaka kra-be nu tor nsa reke gbara kɔ̃ owiwi-yor asiri kra si krabenu oka mo owiwi reba ke si ka nee ɛkooh chua noni osoi oka ga rejo oka cha oke-oku oja kerekerenu nee sewini yor be tii kɔ̃ naa bor chuala oku mo yaba-ɛh wa chu kaka nu naeba tii kere tita ju aje nnyii bre kara momuu ba momo oka kɔ̃ yes kɔ̃nor dore tro oso akaa nju but oku enu ja ba’ akabi ih ma labi oso ɛbo nna kɔ̃ obari ka jira-ɛh nmomoni reke reba mo krabe oh mẽ mo owiwi naa reba nara yẽ kpo kpo reba mora nee monẽ re mi mo kra dorso akaa ju gbere kɔ̃ akaa ju dor akaa kaa ju kra pee boso ofa-n-mpo kra pee nee ɛta offiijii kra pee kra pee si onẽ Kra bo oso afan mpo kra si oni pikele oh reke rebor ɛsi ame bre ɛkpii nji obor ba ɛsi ba oso ofaa wo otor bo gbere araba nour-ɛh otor bo ogbere a ‘O’ hour but aba kra chu so faampo we kra pee chi ɛnu reke bru chuaba araba clocki ka chuaba obere hour wa mo ɛkrer redor-ɛh oku redorsẽ nkpenkpe ju bra oku redorsi emoni then to dorsi kpekpe-ju odor a kravenu gbara ɛdae oka dae riba si seicha-ɛh roba dae ojoi roba naa nuu oka kra ɛbo ɛrã oka wii owiwi ah si oh rekka õw enu si ga enu reba daah si jaa nne o’ ojaa or nee oso ɛchi ɛchi ɛru si gaa okor si ja njira rekumai redore baa abah eo ka dire dore mouyor chu nana urosi ɛɛh bo nsa wo ka dae tiwa dae wel wo owel bira nmuu si nsa dor owl ɛhu enu ke werri nyii wo tite ri gborii ɛkayor we ka werri-ɛh wo ka jii oka jii okase kra mu thri ojpor aboru momo re na kr mo we kra kɔ̃ ɛyi odae wa nu dor-ɛh otiwa chu ɛka-oh suu odo so kpokpo asuu we pee ar nee chi nor sun we pee ar nee owi ro chu ajuri nee kayor ronanu otiwa chu ɛka-oh wo oso odo-ɛh oku merri Obari aden kerekereyi agbo oku ɛmere oku ɛke dorso aka wa mi ma labẽ kɔ̃ aka nju-dorallaa alola tii sa bordõ ma ntito ofiijii oka mo tro oka reke ah ti to ka ae nee ntito owa bronu-ɛh wo gwa oh oku ntito ofiujii dor-ɛh oka weẽ owa oka mana-omal abre gwa ɛra abre kpa a oũii obere roba si dae nu ɛra regbo ɛkpii ka mo kɔ̃ne ka ja nu nee oka tita-ɛh aka mo ba chu ɛkpa ogburu si do oku redor oso oka ɛkpe ɛkpe ɛkpe gita oka mo oneeh reke a gba-yii sakagwa gwa obere achur abere awh gbere okpowh titi-ɛh abre arr jima tro oneh dor bor naani taele achuri ‘o’ agba buty to aka naa tito owa gwa ɛbo otae achu ‘o’ agba-ɛh ɛka kra dor tima kɔ̃ a’ oh bor owi chuwa ‘o’ agba gbere-a-ro momo monẽ ro nene okporoh ɛka-oh ka kra ɛbo oka dae enu afiu-ɛh ma so dorso kpakpa kpa wo sẽ oka we ba-ɛh ehu kpa ɛkpa be wo mo nkiken bra okporo nsi nkikeh aaerɛ̃ ro oh a-ka akrãã redordorah wo gwa ɛo wi mo gbo oka omo omo yaro ka si-ɛh oka naa we ofin yara ae bre oka jh si-okah ro jaja nne nu wo chu mo owe agarẽ owaintite nee okɔ̃nu owa chumo we re agari ochu lofa oweri o chu nlo weri owaintite owa waa owaa oka owa wel Wo ju intite ɛku nu wo dala gbii chaã norbe ma poro ɛbo bre dorso chaã oku mora kra naa ka we dor oni ndorra ɛmomoni wo gbi gbii chu-ɛh wo ba ogbi gbii gbii chu-ɛh wo ba ogbi gbii gbii a tre chu tre ker ntorse akaah otiwagbi okuru nukuu otiwa momoni ka kra si kr nbrae si k oku nkara-ɛh oku ɛbibu larba uru so kah naa. oni nene wo ka si ar nee otor nkpen kpii nene si ndornuma-ɛh kara kɔ̃ dora nja mu-ɛh kara kɔ̃ dora nja mu-ɛh wo ka ar nee ɛtch owa gbo owa retor-ɛh owa ka si ɛchi we ka ja-nu ajanu wo ka kɔ̃ tora tora sẽ nee ba oso ka we adori otor iwa chu obri ‘o’ tite bo teh ɛgbea-e dorobo ka mo ja bra kerekae-nu ka toi si abo owa kra intite ɛh we re wa ju wo ka ju chu ɛkpii yii neba nkɔ̃ ɛkpekpe ju dorakaass